Ku̱ n na a hwai ka̱bvwa a̱n ka̱byen ka a̱ wui yet ka̱yaam ni, n yet a̱nccen kabvwa ka. ka̱sak ka na ni u yyaa n ni shai a̱hwai barywai ni ku na ni. <hesitation> ku u shyek n nwwai u ba byen, n hok tsswa nda mba na, n hok diku̱ kra̱ng mba ti. A̱mni a̱mi konzan ka̱tuk, no ni n cong n ba̱ shai, n ba̱ byer rot zi gu̱ myrang ba̱ mba. Ku̱ kyang n shyi yet nyyi yya, ka̱ram ka̱yaan ku̱ a̱yin a shyi u yya na, n ku brang na̱ kpo yya, a ryi a̱ni ami zi ni u yya u̱ bu n myrang wwon a ryi zi yet barwai. Ka̱ram, ka̱yaan ku̱ u cat shai ghwan barwai, n naat u̱ na̱bvwu na ba n yya npfong mba na ni, ka̱rana ka̱yaan ku̱ ku yet nyyi na nzuk u ni ba brany yya pfong a ni se u ba̱ brang. Ku kuma̱ yet nyyina n ni ba̱ tyyei, n ai ba̱ ryi a̱huhwa kyong a myim ba yya ni se n ba̱ tyyen. Konzan ka̱ran ma n ni kwan u yya, n dyi <hesitation> n shrek shi shrek ba̱ mba, n yya konzan kyang ba̱ mba. Kozan ka̱ran, ma̱saman ka̱ram ka̱ryaan, a bat tssupa. Abat tssup a, wa to nabvwa na konzan ayi, na̱ n kok ka̱za nuka ntong ani n ni nat kyaemi, nsi nvon bvak ba mba a bat tssup a wwon n dyi <hesitation> n mon bvak ba̱ mba, n ni tyyi dian a nkyang a hi yya ni, a̱mi ami ani ngi konzan ka̱ram n ni n myrang bu bamyet ba than n shai barwai ba kayyemi. Ka̱ram ka̱yaan u̱ na̱bvwa upfong a, a̱n u̱ na̱bvwa upfong gobnali, a̱n u̱ na̱bvwa npfong gob nali, a̱n u̱ na̱bvwa npfong ku̱yak u̱ na̱byen, a̱u u na̱bvwa npfong u̱ na̱sa. Ka̱sak ka a mon bu ba̱nyet ba ni, kasak ka a yya bu ba̱nyet ba ni, kasak ka a cong ba̱mba ni ka̱sak ka ai yya ba̱ mban ni, ni na̱ brang amon, a shai <hesitation> ba̱nvai ba̱gu̱ngang, a shai ba̱vwai ba a ni cong ba̱ mba ni. Kyang a bvu u shji ui kayemi nkpa ami yet, ku kyang yya u ka̱nkrang ka ba̱nyet ba cong, a ni nat kayemi ka̱bvwa ka ba̱nyet ba n tung ni u̱ na̱bvwa swat a, a ryi a si swrang ba̱ mba u̱ ba̱ byei, u̱ mon diccu, a ni ya gang ba mba ba, a ni ryi a bvu yet. Kabvwa ka an shyi katuk aya ni nka a̱ yet ka̱buwa nwa ka. To rot-ami a ryi au mon bu banyet wwon yi mon diccu ti, wudu u yya kyang a myim ni to ami ami yi ni n yet ba̱rovai, a ni u shai barwai ba, a ni cong ba mba ni. Ka̱ran ka̱yaan, kyany a anat ya na ni ku ayin a̱n shyi kabvwa ka an kpo yya ni, to nu a̱yet agbodang a̱wai nwan nu, rot ani ku tyong ba, kayeni a̱ni ani n zzini ka̱bvwa ka. To ka̱ram ka̱yaan, a mat agbay a̱gwam ku̱ a nat ka̱bvwa ka a yet a̱necen ni a naat a̱gbang a̱gwen, usi tyyen diccu nwan, than a̱gwan u ka̱ran ka̱yaan nu, a ni na̱ tyyei ba̱nyet a̱ na hywa to ba nekwo ba, a na n nat si ba shya, than ba̱nekwo a̱ya mba ami, a̱ ni na̱ zza̱k takai ba̱nyet ba, a̱ yet ba̱tsatsak ba̱myet ba a̱ ni cong ba̱ mba ni. Ami ani ku ayya ami to a ni shai baryai ba̱gnugang. Ma ku̱ a nal u̱ si tyong ba̱nyet ba, da nwan nwwai ka̱yat banyet ba, da̱ nwan u cyang, a wu hyom ba̱zan. To ka̱ram ka̱yaan ku ni na̱ bvwan dikwu a shen ba̱rwai rot a cong kayat ba̱myet ba. To a̱gbodang kyong u, u kaiyet ku a̱yin a̱ nat, ku a nat kabvwa yet ahwai. Ka̱bvwa ka di ka yet ka̱bvwan nwai ni ba, ka̱byen ka di ka yet ka̱nwaan ni ba. To agbodang kyang nu nu a̱mi a̱ yet, a si nvwivai kayat ba̱nyet, a ni nwanai ba tai ba, ma ami cyang nzan takai na̱bvwa ami a ni ninwnai than ku a nwwa u ngbvwu na to ka̱ram a̱ya ami, a si ni u swat, a ni ni shai ba̱nyai ba, ba̱nyet ba a mon ba̱ mba u nabvwa na a nwwai ni to ba̱nyet aya ani a̱ni na̱ ryi a shyek shishrek ba̱ mba than a ryi yi zama bavywai u yet ba̱kpondang yci nwwa ka̱cyet ka ndmy ba mba. To ami ku n dyi ku a cat nat u si shai barywai ahwai nabuwa.